இந்தியாவில், சராசரி வீட்டின் விலை இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் கணிசமாக மாறுபடும், ஆனால் பொதுவாக, டெல்லி அல்லது மும்பை போன்ற ஒரு பெரிய நகரத்தில் ஒரு சாதாரண வீடு, ஒரு சாதாரண அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு சுமார் லட்சம் செலவாகும். அதே சமயம் பெரிய வீடுகள் முக்கிய பகுதிகளில் பல கோடி ரூபாயை எட்டும்.ஒரு மெட்ரோ பகுதியில் ஒரு வீட்டின் சராசரி விலை ரூ. லட்சம்.வளர்ச்சியடையாத கிராமப்புறத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டின் சராசரி விலை ஏறக்குறைய உள்ளது.